Umte tse, gakuro, gade, shensi, mekakuro, dulo, girgade, nalge, kan, kanka dultsle, kan gatse, kan ga gakure kanka gade, kanka shensi, kan ka fri gokuro, kan ka tulur, kan ga frigade kan go nalge, dugumi, dungo dutse, dunkoktse, dugum go gasro, dungo gade, dungo shansi, dungo friakuro, dugum go tulur, dugum go frigade, dugum go nalge, piyasku piyask umte, piyask agtse, piyasku gokuro, piyasku go gade, piyasku go shasi piyasku go frigakuro, piyasku go tulur piyasku go frigade, piyesku go nalge arba'in arba in ga dulse, arba in gatse orbəin ga gakuro, arba-in ga gade arba in go shensi, arba'in gi frigakuro, arbəin go tolur, arbəin go frogade, arbain go nalge hamsin, hasi go dulse, hamsin go tse hamsingo gokuro, hamsin go gode, hamsin go shesi, humsin go frigakuro, hamsin go tulur hamsin go frigade, hamsin go nalge, sittin, siitting dultse. Sittin gatse, sittin ga gakuro, sittin ga gade, sittin ga shensi, sittin ga frigakuro, sittin ga tulur, sittin ga frigade sttin ga nalge, tisi'in, tisi'in ga dultse tisɨin ga tse, trisi'in ga gakuro, tisi'in ga gade, tisi'in ga shengi, tisɨin ga frigakuro, tiss'in ga tulu, tisi'in ga frigade, tisi'in ga nalge, saba'in, sabəin ga dulse, sabəin ga gatse, sabəin ga gakuka, saba'in ga gade, saba'in ga shensi, saba'in ga frigakuro, sab'in ga tulur, saba'in ga frigade, saba'in ga ndge, tisi'in ah <hesitation> tamanin, tamanin ga dulse, tamanin ga tse, tamanin ga gokuro, tamanin ga gade, tamanin ga shensi, tamanin ga frigakuro, tamanin ga tulur, tamanin ga frigade, tamanin go nalge tisin, tisi'in ante, tisi'in ga gatse tisin ga gakuro, tisi inga gade, tisi'in ga shensi, tisɨin ga frigokuro, tisi'in go tulur tisi'in go frigade, tisi'in ga nalge, miya miya ga dults, miya gatse, miya ga gokuro, miya ga gade, miya go shensi miya go frigokuro, miya ga tulur, miya ga frigade, miya ga nalge, miya ga kun miya ga kan ga dulse. Miya go kan tse, miya ga kan gakun miya go kan gade, miya ga kan shasi, miya ga kan frigatanro, miya ga kan tulur, miya go kan frigade, miya ga kan nalge miya ga dugum, miya ga dugun, ga dultse, niya ga dugum ga tse, miya ga dugum ga gokuri, miyaga dugun ga gade, miya gadagan go shien si miya ga dagum ga frikuro, miya ga dugun go tulur, miyaga dugum go frtigokuro, miya ga dugum tulur miya ya dugum ga frigade, miya ga dugum of nalge, miya kan arba'in miya ga arba in ga dultse, miya ga arba in go tse miya ga arba ‘in ga gakuro, miya ga arba'in ga gade, miya ga arba'in ga shesi, miya ga arba'in frigakuro, miya ga arba'in ga tulur, miya go arba'in ga frigade, miya ga arba'in go nalge, miya go hamsin, miya go hamsin go dulse, miya go hasm go tse, miya go hamsin go gakuro, miya go hamsin go gade, miya ga harsin go shemsi miya ga hamsin go frigakuro, miya ga hamsin go tulur, miya ga hamsin ga frigade, maye ga hamsin go nalge, miya ga sittin miya ga sittin ga dultse, miya ga sitttin go tse miya ga sittin go gakuro, miya go stiin ga gade, miya go shensi, miya sittin ga frigakuno, miya ga sittin go tulur, miya ga sittin go frigade, miya ga sttin go ndge miya go sabəin miya go saba'in ga duiltse, miya go saba'in ga tse miya ga saba'in go gakaro, miya go saba'in ga gade miya ga sabəin ga shersi miya ga saba'in go frigakuro, miya ga sabəin ga tulur, miya ga saba'in ga frigade Miya ga saba'in go nalge, miya ga tamanin miya ga temanin ga dultse, miya ga tamanin go tse, miya ga tamin ga gakuro, miya ga tamanin go gade, miya ga tamanin ga shensi, miya ga taminin ga frikaro, miya miya ga tamanin ga frigade, miya ga tamanin ga nalge, miya ga tisiin miya ga tiin ga dulse, miya gsa tisiin ga gakino atse, miya ga tisiin go gakurio miya go tisi'in ga gade, miya ga tisi'in ga shensi, miya ga tisin go frigakuro miya go tisi-in ga nalge, miyaltse, miyaltse ga dultse miyalte ga tse miyaltse ga gakure, miyaltse ga gade miyashen miyaltse ka shesi miyaltse ka frigakuro, miyaltse ka tulur ka gade miyalse ka nalge, miyaltse ka kan, miyaltse ka kango dultse, miyaltse ka kan go gakuro tse, miyalse gakuro, milyaltse kar kan ga frigade, miyalse ka kan ga nalge, miyaltsse ka dugum, miyalte ka dulse, miyalse ka tum ga kuro, miya dugumtse ka yade, miyalse ka dumga frigakuro, miyaltse ka tulur, miyaltse ka junga frigaje, miyaltse ka dunga go nalde miyaltse piyasku. Miyaltse kpiyasku go dultse, miyaltse ka piyasku ga tse, miyaltse ka piyasku go gakuro, miyaltse ka piyasku ga gade, miyaltse ka piyasku go shensi, miyaltse ka piyasku ga frigakino, miyaltse ka piyasku ga tulur miyaltse ka piyaskugo frikuro <hesitation> ah ka frigade, miyalse ks piku ga nalge miyalse ka aeba'in, miyalse ka arbəin ka dultse, miyalse ka arbain ka tse. miyaitse ka arba'in ka gakuro, miyalse ka shesi, miyaltse ka arba'in ka frikuro miyalse ka arbatin ka tun, miyaltse. ka arba'in ka nalge, miyaltse ka hamsin miyalse ka hamin ka dultse, myalse ka hamsin gatse, miyaltse ka hamsin ka frigakuro miyalse ka hamsin ka frigade tuwa tulur, miyatse ka hamsin ka frigaje, miyalse ga hamsin ka nal myaltse ka sttin, miyaltse ka sittin ka dultse, miyaltse ka sittin ka kakuro, miyaltse ka sittin ka gade, miyaltse ka sittin ka shensi, miyaltse ka littin ka frikuro, miyaltse ka sittin ka tukur mihyaltse ka sittin ka frigade, mialse ka sittin ka nange, miyaltse ka saba'in miyalse ka saba'in ka dultse, miyaltse ka saba'in ka tse, miyaltse ka saba'in ka kalkuro, miyalse ka saba'in ka Tulo miyalse ska saba'in ka nalke, miyal gusde ka ka tamanin maya gaside ka gatultse, miya gatse ka tamanin ka tse miyaltse ka tamanin ga gakono miyal ga tultse ka tamanin ko gade, miyal gusde ka tamanin ga shensi, miyal gusde ka tamanin ga frigakuro, miyal gusde ka tamanin ga tukur, myal ghsde ka tamanin go friade, miyal ghode ka tamanin go naulge, miyal ghsde ka tisin, miyal ghsde ka tisi'in ga tulse, miya gusde ka tisiŋin ga tse, miyal gusəe ka tamanin ko gokuro, miyal gusde ka tisi in ga gade, miyal gusde ka tisi'in ko shesi, miyal gusde ka tisin ka frikuro, miyal gusdə ka tisin ka tulur, miyal gude ka tisi'in ka frigade miyal ghsde ka tisin i ka nalge, miya miya gakuro, miyal gakuro ka dultse, miyal gakuri ka tse, miyal gakuro go gade, miyal gakuro ka shensi miyal gakuro go ka frigakuro, miyal gakuro ga ka tukur miya yakuroga ka frigade, miyal gakuro gi ka nake, miyal gakuro ga kan, miyal gakuro gi kandulse, miyal gakuro ja kanste, miyal gakuro gi ka kan ksa gade, miyal gakaro gi ka kanga shensi miyal gakuro gi ka kan ha frikuro, miyal gakuro gi ka kum ko tulur Miyal gakuro gi ksa kan ko frigade, miyal gakuro ki ka kan ka nalge, miyal gakuro gi ka dugum, miyal gakaro ki ka dugum ka dultse, miyal gakemo go ka dugum ka tse miyal gakuro gi ka dugum ka gakuro miyal gakaro gi ka duyin ka gade, miyal gakarogi ka dugun ka shesi, miyal gakuro gi ka duguu ka frikuro, miyal gakurogi ka dugun ka tulu, niyal gakuro gi ka dngum ka fride miyal gakuro gi ka dugum ka nalge, miyal gakurogi ka piyasku miyal gakuro gi ka piyaka ka dultse miyal gakurogi ka piyadsku go tdse miyal gakuro gi ka piyas ku ka frgakuro miyal gaku ro gi ka piyasku ka gade, miyal gakuro gi ka piyaska ka phensi, miyal gakuno ka piyasku ka frikuro, miyal gakuro ka pryasku gade au ah frigokuro tulu, niyal gokuro ka piyasku ka frigade miyal gaskunno ke piyasku ka nalge, miyal gakuro ka arba'in miyal gakurogi ka arbe'in ka dultse miyal gakuno gi ka arrba'in lkatse, miyal gakungi ka arba'in ka gakuro, miyal gakuro gi ka arba'in ka gade miyal gakuro gi ka arba'in ka shensi, miyal gakuro ki ka arba'in frigaskuro, miyal gakuro gi ka arbəin ka tulur, miyal gaskuro ki ka arba'in ka frigade, miyal gakuro ki ka arba'in kanalge miyal gakuro ka hamsin, miyal gaskuro ki ka hamsin ka daltse, miyal gaskuro kika hamsin ko tse, miyal gakuro gi ka hansin ka fride dutse ka kakuro miyal o kahamsin ka. Kade, miya gakuro gi ka harsin ka shensi, miyal gakuro gi ka hamsin ka frikuro, miyal gakuro gi ka hansim ka tuluninyal gakuro gi ka hamsin ka frigade, miyal gakuro ki ka hamsin ka nalge, miyal gakuro ki ka sittin, miyal gakurogi ka sittin ka dultse miyal gakuro kika sittin ka tse, miyal gakuro ki ka sittin ka gakuro, miyal gakuro ki ka sittin ka gude, miyal gakuro ki ka sittin ka shensi, miyal gakuro kika sittin ka, friga kuro, niyal gukuro ki ka stiin ka tulur. Miyal gakuro ki ka sittin ka frigade miyal gakuro kika sittin ka nalge, migal ga kuro ki ka saba'in miyal gekuki ka sabəin dultse, miya gakuro kike sabain ka tse, miyal gakuru kika sabəin ka gakuro miyal gakuro kika saba'in ka gade, miyal gakuroki kasaba'in ka shensi, miyal gakuro kika suba'in ka frigakuro miyal gaskuro kika saba'in ka tulur, miyal gakuroki ka sana'in ka frigade, miyal gakurogi ka sabəin ka nalge, miyal gakure ki ka tamanin miyal gakoroki ka tamami ka dulse, miyal gakuroki ka tamanin ka tse, miyal gakuroki ka gakuro, miyal gakuro kika tamanin ka gade, miyal gakuro ki ka tamanin ka shesi miyal gakuro kika tamanin ka frigakurol miyal gakuro ki ka tamanin ka tulur, miyal gakuni ki ka tamanin ka frigade miyal yakuro kika nalge miyal gakuro kika. ka tisi in miyal gakuro ko ka tiosin dultse Miyal gakuro kika tisi'in ka tse, miya gakuro ki ka. tisi'in ka gakuro, miyal gakuro kika tisi'in ka gade miyal gaskuno kika tisi'in ka shen si, miyal gakuro kika tisi'in ka frigakuro, miyal gakuro kika tisi'in ka tulur miyal. gauro ki ka tisin ka frigade, miyal gakuru ki katisi'in ka nalgel miyal gakuro kika <hesitation> tisin ka nalge, miyal yakun ki ka miya gade miyal gade lka dulse, magal gade ka tse, miyal gode. ka gakuro, miyal gade ka gode, miyal gade ka shensi, miyal gade ka frigu kuro, miyal gade ka tulur, miyal gade ke frigade, miyal gade ka nalge, miyal gade ka kan, miyal gade ka kan dultse, miyal gade ka kan tse, miyal gade kakan ka gakuro, miyal gade ka kan ka gade, miyal gade ka kan ksan shensi, miyal gade ka kan. ka tular frigakuro, miyal gade ka kan tulur, miyal gade ka kan ko frigakuro, miyal gade ka kan ko frigade, miyal gade ka ksan ko nalge, miya gade ka dugan, miyal gade ka dugum ka dultse, miya gade ka dugum ki ki fritse miyal gadre kadugum ka ksakurol miyal gaɗe ka dugum kagakuro gade, miyal dade ka dugum ka shensi, miyal gade ka dugum ka frigokuno, miyal yade ki dagum ka tulum, miyal gaɗe ka dugum ka frigaɗe, miyal gaɗe ka dugum ka nalge, miyal gade ka piyasku. Nal kade ka piyasku go tulur, uf tuftse ndal kade piyasku gatse, ndal katse piyasku go frigakuro, ndal katse ka piyastin go gade, nadal kutse ka piyaske ga shensi, ndal ka piyashn go <hesitation> gakuro, ndal katch ka piyaskn go tulur, ndal katse ka piyasku go frigaluero, ndal katse kla piyasku go nalge, ndal katse ka arbalin, ndal kutse ka arbaain go dultse, hdal katse ka arba'n go gatse, ndal katse ka arba’ in go ka kakuro. ndal katse ka arbə in ko gade, ndal katse ka arba'in go shensi, nduul katse ka arba'in go frigakuro, ndal katse ka arba'in go tulur, ndal katse ka orbain go frigade ndal, kise ka orbain go nalge, ndal katse ka hamisin, nal katse ka hamsin go dultse, ndal katse ka hamsin ga gatse.